Yo prefieru de tomal el café solu, enque, craru, estu es palos que gustamus del sabol puru i intessu del café, sin añadíus que puean alteral el su gustu. Peru tamién tien que sel un café güenu porque si no pos normal que l'echin lechi i açuca. Essu es lo que yo me piensu, enque averá genti que diga que prefieri del café con crema i açuca peru ellus sabrán lo que hazin. L'únicu café que me cumpri con lechi es el galão de Portugal.